Pos mira, los ossus polaris aguantan el fríu porque tienin una tupa pelu i debaxu del pelu tienin un tochu de gordura que les protegi del'airi i del gielu i tamién quandu anan en auguas agelás. Lo curiosu? Pos que la su piel es negra, enque no se vei, i assín aprovechan mejol la calol del sol. I las patas las tienin grandis pa no ahundil-si ena nievi. Amus, que están hechus pa essi fríu que hazi paí palos polus.